که دا درمل د ناروغیو لپاره وي، لکه افسرده‌ګي، نو دا مرسته ده. خو که یوازې د مزاج بدلولو لپاره وي، نو سوالونه راپورته کوي. مهمه ده چې انسان خپل احساسات درک کړي، نه یوازې بدل کړي.